mixer bɛ a bebian uwe mixer a mazinɛ hanu ɲian nɛ zo boni cruru a zo mini ji kwa um hanu nɛ to a ɲian a nɛ ca na ma tete a ma zo mi buati don oyi uwa o dirobe unda bira leburu man'oro nɛ a cara u bien tomati o zo uwani ji a'o ha'o manzi to mu zo we biri mu'i biri'a biri'a to mu zo wo han wian wini nini ni ji a wo han wian ma wini nini ni han yi wo han wian ma wini nini ni oyi casi to mu yɛrɛ a ɲu o se vuala to mu ni we marchera ɲɲɲ